Saama kpɛe, kambá a kɔe loŋfeŋ la, i yaa lɔŋ, wo bɛ ya leŋɛ nu. saama a kpɛe ɔɔ teɔ. Kambá i kɔe lɔŋfeŋ la, i ya lɔŋ. Ya leŋɛ nu ya a lɔŋ. I yaa nu kɔ feŋ mɛsɛ, ya i bɔɛ fɛe, hiŋi a- kambá i kɔelɔɔ, hiŋi a kuŋkoo, i bɔɛ kɔ. Hiŋi pɛɛ a kuŋ ma koo, kɛ i faamaiɛ la, i yɛ i bɔɛ kɔsiina a koa. I ma i bɔɛ fɛɛ kɛmu a bɛ <hesitation> feŋ mana, bɛma a bɛ <hesitation> ko bɛna bɛ a ye, i yɔ oo mbemu ko bɛna bɛ i bɔɛ ye, ŋgae ko bɛna bee ŋ nye? I bɔɛ ko bɛna kuŋ tia a ye, a bɛ a feŋ, a bɛ aamɔɛnu. Kambá wa ŋ ko kɛa, kambá. a ŋ kɔ kɛa, a bɛ nu a yaa mɔɛnu kɔ, ai mɔmande nu kɔ. Ai baya, oo feŋɛ kɛmɛɛ mɛo, kɛ mɛ kɛo, i táa mɛɛ kɛ, i táa mɛ kɛ, ya leŋɛnu mɛ nu. saama kpɛe kambá ai kɔɛ lɔɔ feŋ mua, ii táa mɛnu. Wo bɛ- wo bɛ ya mɔɛn kɛ wo bɛ tona, kɔŋ bɛ woma, tɔ bee nana wo jáa, wo fáasae. Lamataŋ wo fasaaebɛnu, kɛ wo- wo, wo bɛ dúunyaaɔ, wo bɛ <hesitation> wo bɛ bebena. Kambá i wo kɔa.